Ntol la jaŋto maanoo jaŋ a taboo diyaata yoo mee rassioŋoo be keeriŋ parfiimee rassioŋ non fiimee bijeele parfiimee bijee ha. Parfiimee woo a taboo diyaataa ňiŋ ibaa kelaa kaleereŋ kiliŋti wooloŋ ceebooti yo ntool la ňiŋdol maanoo yewoo ke feŋ o feŋ tee abetiyaata.